<noise> Laha ny fomba hitako zao ataon’olo regny lafa reo manova ny hany regny na boisson regny atao fermentation: ohatsy zao hoe toaka regny zao, laha vita toaky igny, ataondreo- angadiandreo lavaky zay de ataondreo ambany tany any mba hahazo hafanana tsara izy amin’iny. Bakeo ohatry koa zao hoe manamboatry yaourt a, de fonosa lamba iny de mandry eo zany igny yaourt igny eo. Ohatraohatran’zay zao ny hitako.